बिस्तर आमार आराम करनका साधन अ एतूच आम सुते सकु बोठे सकु बिस्तर आमुक रातिक जाड़े बचाअः मछरू बेरी बचाअः बिमारीया दि बचाव।